skilti um lægri hámarkshraða á brúnni yfir

í síðustu viku og ökumenn keyra þar allt of hratt oddviti sveitarstjórnar segir ekki hægt að sætta sig við að brúin hafi ekki verið löguð eftir hörmulegt banaslys forsætisráðherra Frakklands kallaði í dag eftir tillögum frá arkitektum að hönnun nýrrar

kirkjuna klukkum í öllum

landsins var hringt í dag til að sýna samhug lögregla hvetur fólk til að aka varlega og auglýsa ekki á samfélagsmiðlum að það sé að fara í páskafrí eins og venjulega hyggja margir á ferðalög innan lands eða utan um páskahelgina allt bendir til þess að verði áfram forseti Indónesíu eftir kosningar þar í landi í dag um hundrað níutíu og þrjár milljónir voru á kjörskrá og tvö hundruð fjörutíu og fimm þúsund manns í framboði samgönguráðherra sló í gegn í Dýrafjarðargöngum í dag með síðustu sprengingu ganganna milli Dýrafjarðar og lögreglan á Suðurlandi hefur miklar áhyggjur af öryggi ökumanna á og við brúna yfir

Núpsvötn sem ekki hefur verið breytt frá því að banaslys varð á henni í desember lögregluvarðstjóri segist ekki geta hugsað þá hugsun til enda ef rúta færi fram af brúnni ökumenn eru vikulega stöðvaðir á svæðinu á yfir

hundrað og fimmtíu kílómetra hraða hörmulegt bílslys varð við brúna yfir

tuttugasta og sjöunda desember jeppi sem í voru sjö erlendir ferðamenn fór þá fram af brúnni með þeim afleiðingum að þrír létust þar á meðal ellefu mánaða gamalt barn

skömmu eftir slysið ákvað Vegagerðin að lækka hámarkshraða við flestar einbreiðar þær merkingar sem voru til bráðabirgða eru ekki hérna lengur þannig að ekki tekinn niður eins og er þannig að hámarkshraðinn er bara níutíu eins og var jájá hann er það er of mikið að keyra yfir þessa brú á níutíu það er vitið þið hvers vegna

þessar merkingar eru horfnar mér er ekki kunnugt um af hverju það er það er helst að tala við veghaldarann af hverju þetta er svona samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni voru skiltin tekin niður í síðustu viku af því að þau voru hætt að þjóna tilgangi sínum vegna ágangs veðurs þau hafi verið orðin illa sandblásin og stoðir

eftir að fréttastofa fór að spyrjast fyrir um málið fengust þau svör

yrðu sett upp að nýju í dag Þorsteinn segir að þótt hámarkshraði verði lækkaður sé brúin ekki nógu örugg sérstaklega ef mið er tekið af hegðun fjölmargra ökumanna hún er að mínu mati hættuleg

lögreglan á Suðurlandi og þessu svæði hér að að stoppa ökumenn sem eru að keyra á hundrað og fimmtíu kílómetra hraða og á hverjum einasta degi

yfir hundrað og tuttugu Ólafur Guðmundsson sérfræðingur í umferðaröryggismálum átti fund

forsvarsmönnum sveitarfélaga á svæðinu í síðustu viku þar sem hann lýsti meðal annars miklum áhyggjum af stöðunni við

geigvænlegar niðurstöður við sjáum í raun er þetta eins ótraust og það getur verið það eru bil á milli þar sem eru vegrið og illa fest í kjölfarið á svona hræðilegu slysi eru þetta óásættanleg vinnubrögð ég gæti ekki hugsað mér að fá stóra bíla eða

áhrif á það hversu illa fór

hefurðu rætt þessi mál við stjórnvöld forsætisráðherra Frakklands kallaði í dag eftir hugmyndum frá arkitektum um hönnun á nýrri

rannsókn á upptökum elds í kirkjunni stendur enn yfir

kirkjuklukkum í öllum

Frakklands var hringt tíu mínútur í fimm í dag að íslenskum tíma til að sýna samhug og minnast þess að tveir sólarhringar voru liðnir frá því að eldsins í

varð vart þá var kirkjuklukkum í

Englands hringt í gær þegar sólarhringur var frá því að eldurinn gaus upp enn hefur ekkert komið í ljós um ástæður þess að eldurinn kom upp á fjórða tug verkamanna hjá fimm

sem unnu að viðgerð á þaki kirkjunnar voru yfirheyrðir í dag og í gær talið er líklegt að óhapp við viðgerðirnar hafi leitt til eldsins Frakklandsforseti boðaði alla ráðherra

borgarstjóra Parísar fulltrúa kirkjunnar og fulltrúa frá samtökum arkitekta á fund í dag vegna málsins í kjölfar fundarins sagði forsætisráðherra Frakklands að kallað verði eftir hugmyndum um hönnun á nýrri

arkitektum víða um heim þá tók hann undir orð Frakklandsforseta og hrósaði

smygla sjö ríkisborgurum til Íslands í janúar og febrúar á þessu ári maðurinn hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því um miðjan mars en hefur neitað að eiga nokkra aðild að komu fólksins

ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í morgun maðurinn lá um tíma undir grun um mansal en er ekki ákærður fyrir það Alda Hrönn Jóhannsdóttir

aðstoðarlögreglustjóri á Suðurnesjum segir að erfitt hafi reynst að sanna það á hann rætt verður við Grím Grímsson

Íslands hjá Europol í Kastljósi í kvöld þar verður meðal annars fjallað um skipulagða brotastarfsemi og smygl á fólki nú eru landsmenn margir hverjir að leggja upp í ferðalag í páskafríinu og Akureyri er meðal vinsælustu áfangastaða þar er

Árdal fréttamaður og ætlar að

dregur fólk norður já takk fyrir

út úr bænum hefur verið jöfn og þétt hvernig

þess að reyna að

takk fyrir það góða ferð

dag við bara brýnum fyrir fólki að fara varlega nota belti nota sérstakan öryggisbúnað fyrir börn stóla og sessur og fleira hvernig á fólk að skilja við heimili sín þegar það fer í ferðalög það er bara númer eitt tvö og þrjú að læsa hurðum og loka gluggum og passa að það sjáist ekki

inn um gluggann ekki kannski vera að auglýsa á Facebook að þú sért að fara út úr bænum þannig að allir viti af því það sem innbrotsþjófar eru aðallega að sækjast í eru dýr rafbúnaður skartgripir lyf nú er farið að stela svolítið af lyfjum ef að menn komast í það en það eru ekki allir sem ferðast innanlands fjöldi fólks nýtir páskafríið til þess að ferðast erlendis og hér á við Keflavíkurflugvöll eru öll stæði að fyllast ef þau eru ekki þegar orðin full já þetta er svolítið mikið síðustu þrjú fjögur ár páskarnir eru ansi stórir hjá okkur helduru að þið getið tekið við öllum bókunum sem þið fáið eða þurfið

vísa einhverjum frá ef þú átt bókað stæði þá ertu öruggur inn á inn á stæðið hjá okkur þess vegna hvetjum við fólk til þess að bóka stæði sem allra fyrst myglusveppur sem vex í lungum fólks fannst í sýnum úr myglu í Fossvogsskóla þetta kemur fram í úttekt Náttúrufræðistofnunar á myglusveppum úr sýnum sem tekin voru í skólanum í febrúar úttektin sýnir að ástand hússins er mjög slæmt í átján sýnum fundust ýmist varhugaverðar eða mjög varhugaverðar ákveðið var að loka hluta skólans í byrjun mars og öll starfsemi flutt annað allt bendir til þess að gegni áfram embætti forseta Indónesíu eftir forsetakosningar þar í landi í dag tæplega hundrað níutíu og þrjár milljónir voru á kjörskrá einhverjar umfangsmestu kosningar sem um getur hófust í Indónesíu fjórða fjölmennasta ríki heims í gær Indónesía teygir sig yfir ríflega sautján þúsund eyjar og þrjú tímabelti og voru kjörstaðir rúmlega átta hundruð þúsund tæplega hundrað níutíu og þrjár milljónir voru á kjörskrá og um tvö hundruð fjörutíu og fimm þúsund manns í framboði þá buðu tuttugu flokkar fram kosið var um forseta varaforseta þingmenn og borgar og sveitarstjórnir þetta er í fyrsta skipti sem allar þessar kosningar fara fram samdægurs og það á eftir að taka langan tíma að telja atkvæðin endanleg úrslit liggja ekki fyrir fyrr en tuttugasta og annan

maí tveir buðu sig fram til forseta

sitjandi forseti fyrrverandi hershöfðingi þeir áttust einnig við í forsetakosningunum fyrir fimm árum fyrstu tölur sem byggjast á hraðtalningum á völdum kjörstöðum gefa til kynna að hafi hlotið fimmtíu og fimm prósent atkvæða sem er svipað og í síðustu kosningum þá hafa stjórnarflokkarnir á þingi sem flokkur forsetans leiðir fengið rúmlega helming atkvæða þegar

fjörutíu prósent þeirra hafa verið talin

trúmál á oddinn í kosningunum en Indónesía er fjölmennasta ríki hins íslamska heims forsetarnir reyndu

að höfða til strangtrúaðra og kom mörgum á óvart þegar

Widodo tefldi íhaldssömum

fram sem varaforsetaefni sínu þar sem hann hafði stigið varlegar til jarðar í trúmálum en

er tortryggnari gagnvart en

eins hratt og kostur er segir samgönguráðherra framkvæmdirnar þar tryggja ásamt Dýrafjarðargöngum heilsárssamgöngur milli norðan og sunnanverðra Vestfjarða gegnumslagi í Dýrafjarðargöngum var fagnað í dag það var spenna í loftinu í Dýrafjarðargöngum í dag þegar mörg

miklar vonir eru bundnar við göngin sem eiga að vera tilbúin haustið tvö þúsund og tuttugu ég held að þetta tengi okkur betur

saman atvinnu félagslega og styttir leiðri og gerir allt betra þeir eru að keyra sjö hundruð kílómetra ef þeir eru að vinna á Tálknafirði og koma heim til Þingeyrar

langt á eftir fyrsta sprenging var haustið tvö þúsund og sautján og framvindan í göngunum verið vonum framar

Dýrafjarðargöng leysa Hrafnseyrarheiði af hólmi sem er ekki haldið opinni á veturna það eru tæplega þrjátíu ár síðan ég valdi mér heimavistarskóla til að fara í og þá var Ísafjarðar ekki valkostur

þetta er líður í að breyta því loksins þá þurfum við ekki lengur að sækja bíla upp á Hrafnseyrarheiði enn

framkvæmdir á Dynjandisheiði til að göngin gagnist að fullu og tryggi heilsárssamgöngur milli sunnan og norðanverðra Vestfjarða framkvæmdin er á skipulagsstigi en það brann á gestum að fá að vita hversu lengi þarf að bíða stefnum

því að birta endurskoðaða samgönguáætlun í haust í þinginu og með auknu fjármagni og flýtingu verkefna með öðrum leiðum þá vonumst við til að geta gert þetta eins hratt og kostur er en það er háð því að þessi skipulagsmál gangi hratt og tilraunir með mannlausa

á Egilsstaðaflugvelli ef vel tekst til gæti Landhelgisgæslan notað slíkar vélar til að fylgjast

með hafsvæðinu við Ísland og þær gætu jafnvel einnig nýst við björgunarstarf þetta er dróni eða mannlaus flugvél af gerðinni níu hundruð og er framleidd í Ísrael nokkur spenna ríkti fyrir fyrsta flugið

í morgun þar var nokkuð hvasst en vélin sem vegur rúmt tonn komst á loft engu að síður tilraunin er samstarfsverkefni Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og Landhelgisgæslunnar þó að vélin sé mannlaus fylgir henni um tuttugu manna teymi þar á meðal flugmenn sem halda um taumana

flugvélin hefur fimmtán metra vænghaf getur flogið á hundrað og tuttugu kílómetra hraða og

og er búin myndavél radar og búnaði sem greinir og sendir áfram til stjórnstöðvar Landhelgisgæslunnar flugvélinni er stjórnað í gegnum gervitungl og á jörðu niðri er talsverður búnaður sem tryggir öll sambönd tilraunirnar standa næstu þrjá mánuði og í tilkynningu segist Landhelgisgæslan spennt að sjá hvernig vél sem þessi nýtist við löggæslu og leit og björgun á hafinu umhverfis

Ísland óprúttnir þjófar í borginni Bushmills á Norður Írlandi rændu

hraðbanka í gærmorgun þeir stálu ekki bara peningunum heldur einnig hraðbankanum sjálfum traktor til þess að ferja hraðbankann og kveiktu síðan í bæði gröfunni og traktornum eftir á til þess að reyna að afmá verksummerki atvikið er ekki einsdæmi þetta er tíundi

sem er stolið með þessum hætti á Norður Írlandi á þessu ári

handbolta er fram undan í átta liða úrslitum mætast liðin sem léku til úrslita í fyrra ungt lið frá Amsterdam heldur áfram að hrella stórlið evrópsks fótbolta í gær féll

og Akureyri

liðið leikur undir merkjum Þórs frá Akureyri frá og með næstu leiktíð

á brúnni yfir

fjarlægð í síðustu viku og ökumenn keyra þar allt of hratt oddviti sveitarstjórnar segir ekki hægt að sætta sig við að brúin hafi ekki verið löguð eftir hörmulegt banaslys forsætisráðherra Frakklands kallaði í dag eftir tillögum frá arkitektum að hönnun nýrrar

til að sýna samhug lögregla hvetur fólk til að aka varlega og auglýsa ekki á samfélagsmiðlum að það sé að fara í páskafrí eins og venjulega hyggja margir á ferðalög innan lands eða utan um páskahelgina allt bendir til þess að

verði áfram forseti Indónesíu eftir kosningar þar í landi í dag um hundrað níutíu og þrjár milljónir voru á kjörskrá og tvö hundruð fjörutíu og fimm þúsund manns í framboði síðustu sprengingu ganganna milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar við verðum hér aftur á ferðinni með fréttir klukkan tíu í kvöld á sama tíma segir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttir í útvarpinu sæl að sinni